मैं कई प्रकार का पेड़ों का नौ बते सकदु कुछ प्रमुख प्रकार का पेड़ों कु नौ यू छ: बर्गद (Peepal) अवला (Amla) नीम (Neem) साल (Sal) अमरूद (Guava) बांस (Bamboo) कमल (Lotus tree) महुआ (Mahua) सिंह (Bael) चंदन (Sandalwood) तुलसी (Holy Basil)